احدى لحظات حياتي التي شعرت فيها بالقوة هوعندما قررت اقدم عرض امام الجمهور، كان جمهور كبير كنت متوترة جدا وخايفة، لكن بعد ما بدأت البداية وتفاعلت مع الناس وتفاعلوا معي الناس حسيت بثقة كبيرة، واجهت خوفي ونجحت في توصيل رسالتي، وهذا خلاني اؤمن بقدراتي اكثر وخلاني وثقت نفسي اكثر.